ثجافة أمريكا متنوعة جدَا فيها ناس من كل ال من كل مكان والموسيجى عندهم مشهورة خصوصًا الروك والبوب، كمان الرياظة مثل البيسبول والفوتبول الأمريكي لها شعبية كبيرة، والأفلام الهوليودية مشهورة في كل مكان في العالم، أمريكا ثجافتها واصلة واصلة جوية.